Wakkatiiji lesdi ceynakam ɗi pierotirɗi, higaa fattude to mari leɗɗeeji ñeɓɓuɗi, yaagu babal laatingal bana desat ngal walaa leɗɗeeji ɗuuɗɗi.